Ko hotooɓe maa mi yiɗi, ammaa ngoni ɗi no sago e cuɓu e njahaaɓe. Mi yiɗi gasiwo, ko wuroowo, mi yiɗi jamanu kaɗi. Ko mo jokkude no wuroowo, ngoni e teddungal e kanjum.